Toh, gilli musu ya bomeh, musu mi ya mum nunghe ya mum nunghe ni toksoh nzah kuma ba kyoh ah mi bono ka kumo nʒah, ka kumo nʒah ka kum nʒah, ka kya mi bono ka kor nʒah ka kori ka kpali wuri, ba kpaloh wuri ba kpaloh wuri ka tigha bida ki lama ki li. Ba birim bunna ma yer toksoh nʒah, deyeh yakum, dorak yakam, nzang yakum bah gima nama bīra bensumba eh yakam ma mība ygha ni na mini nʒah yali na mum numgho boh woh yemba ah bumna bami bo bo bo lameh belleh toksok mudo na monoh logha mi monoh loghami momoh logha mi bah gimi birabah mi nama. Monoh mi ba beni tebe gilli a beminsum ah mi takalasum woh kyemba ah bunna ah bun bun bun bun nayo tiram bil bamma yah woh bamma murya musukmogolum minam kuma ni first bon ah mijasam, minam ni basereng ah migiti, bi pak na mini na nah mah baba, di pak na miniba baba ne pak naminiba. Babirìm bunna bami ya ma mamin mummuni ni ba kiga mummuni ba kiga mummuni bakiga mibakiga toh, boh nebom ma minam ni ba kiga na nah ma toh, yereh ki nah me minam ni ba kighaba dun ba nabam ma minam ba kígha tunanam ya fana a bambikyang dabam. Kene gimi yana nanabi yamba na yemba mbongsambo babīrim ya nama ya ko kigha amma tun da bamoghi shekhi ko ya ko kigha ko biraba ko kigha, ni yamba shekhi ko ya woh kigha.